أحب متاحف التاريخ خصوصاً اللي تعرض التراث العماني بيها أشوف كيف عاش أجدادنا وأتعرف على الأدوات والأساليب اللي استخدموها في حياتهم اليومية تعطيك شعور بالفخر والانتماء وتعلمك كيف كان الناس يعيشون زمان، وأحس هالم- هالمتاحف حلتخلي الواحد يقدر أكثر عالأشياء البسيطة بحياته.